स्वीडन को इतिहास उत्तरी द्रव्य की परतां को पिघल के पता लगाओ जाए सकत है। बारह हजार ईसा पूर्व ते ही ही मनुस्य या क्षेत्र मा निवास कर रहे हैं। आठ हजार ईसा पूर्व और छे हजार ईसा पूर्व के बीच पाषाण युग के दौरान शुरुआती मनुस्यन ने जीवित रहिबे के लाए संसाधन के रूप में जानवरन को पकड़ के खाओ। आधुनिक स्वीडिश राज्य को संगठन एकीकरण रखन लंभी अवधि से हुई रहो हटो। अब समाप्तन हुई गओ। तेहरवी सदी के उत्तरार्ध से कुछ सामान्य कानून मौजूद हते। चौदवी सदी के अंत में स्वीडन डेनमार्क और नार्वे कालमार संघ में एकजुट भये। अगली सदी के दौरान विद्रोह के कारण स्वीडन को जा संकरा में बनाए नाई रखो। सत्रह सौ इक्कीस में रूस और रूस के सहयोगियान ने स्वीडन के खिलाफ युद्ध जीत लाओ। नार्वे को स्वीडन के साथ एक व्यक्तिगत संघ में प्रवेश करिबे के लाए मजबूर करओ गओ जो उन्नीस सौ पांच तक की चलो। अठारह सौ चौदह से लइके अब तक की स्वीडन बहुत शांति से चल रहो है।